e nu re ju wen kor ka ju ōtoro kaā ju be ku̱r, eleya Ōleeya wen dor ba ra obari re t-n ru re clor gwbe kara <hesitation> because woer-wer chu-chu nju yo nn̄e obari a Ōre kayor, boruka jaā la ma bari, kor bari churemi ye wen se mme bor ru, re ke se Ōre ru ba tor ju nju re dor akēa, Ō bo kara chu njuyo ēwen bo barī Obari ka te re ru gbere ōbor, obari ka n̄ne ogbere re tiye bor, wen be kur wa ju nju re dor kaā, e bo ka ra n̄na nu, wen kayo wen bo obari Soō mo owa yo ka na enu re je kaā, se nu ra gu we-l bo bol re, or jeje ku mme owa or owu ra bi gu ho bor bol, se bo dor re, o ka weii ya wen lamaā, ēnu n̄no nni re wa nn̄a bije a kaā wen fiya a baā a weii siu wa a je oku tta, ā weii su wa aj̄e ku emere, oka ere bol re ebei yo, wen kara ju re nuru kōo weii nunii, ju. wa kāa nj̄u to wel akāa to toō aye enu re ka n̄na, wen gwa-gwa to wa n̄na lor so otor ejo. wa ēa, wo sese obele ēe, to wa se obe le ēe ntor yo oka mo ku ē nna-nna ju ru ju wa rn dor so ton yo bo ro ka sou wa bale ēa o-nne re ke wa mou wel ku mi, eka kpa re nure gbo gbo, wa bina runu, so wa gbo, sāa baba to wa gbo tan̄n wo lolo borre, epii ke leē re obari en̄ne ru o ka do ra nne ra DAnne re ke dor raro ekpaā mo ra n̄no se bi ra, n̄no bare ke dor mo bor ya nni, mo wen se nu chu ranu wen ma bo ru eka yo oka n̄nara yōo wel o ka sera obele eāa, se mo ra oku re ke ku rēe gbo re echure ōww ean re gbo akaka re gbo o toro epeii re den-den ma nja oka wen se be boru, ko gwa mo pii kele nu be re ke dor mo nor chu nu wel wen ma o-bol ekāa yo chu nu wel den ma nia. <hesitation> Be toro aka nj̄u re ku waku, nj̄u okōo ebei, nj̄u olōo ebei, nj̄u re n̄ni ye titte beru nne wen gorla nn̄e, eka ton re ruso gbere ru ku edo bo ho nj̄u re ke ju, oku re dore abele ear, okure dor ne kpa ka ra la ma ru, nj̄u ru ka wo wa yin a ō-e ka j̄o r ru ba yen, koō re o-nn̄e re ka ke re eyēe, re ba mo bo ō kpeye butii a or mumo ka yin yen so ka j̄or wo lama ekāa yoō, koo ē nu n̄ni re ga j̄u re yoō ba kaā nju, toro ō bo bere wen n̄na enu re a bore n̄na to wasi aj̄er ēar weh-weh o lala bi ebei, j̄aā ēar ra wen ta- a wen kpa yel oton, kpa-na oton lyinme juwa eka yoo eke wo ta-ah, so that to ki la bī ebeī, ō ka ēar ru la-an ebei yoo lōe, pei-pei pei pei pei pei, wen or ru ki t aan mōo etta ka ra churu enu ru etta ka ra chu renu ru won ka gbo to o kaā ju re j̄u wa ho re yen do re, e wen se bo ru, ro ki wen se ru ho re ō ka nn̄a a gbo ēnu n̄na re nj̄u yōo.